Ma më duket se flasjëm për fermentazioni per esempiu kur flasjëm pë verën, na ngë kam… na ngë sgarrar oppuru pë gjithë gli alcolici, jan gjithë shurbise çë fermentarjën però ngë di të thom, dicu ngë jam espertu.